مفماش معدل معين ، عدد معين نتاع خطوات ، خاطر كل مرة حسب الظروف ، ساعات نتنقل نمشي برشا ، ساعات مثلا منمشيش جملة ، منخرجش نقعد شوية في الدار، نتاع القضية باش تتحرك تقضي ولا حاجة ، وساعات اخرين نخرج نمشي نمشي برشا ، معناها تلقاني عملت عدد كبير من الخطوات في نهار هذاكا وكل شي.